हाँ उइसेते सक्कु जनावर ओईनके आँखी रह्ता। मने मोर् देखल सुनल अनुसार एक ठो साँप हे। जौंनकि हाम्रे अंधैया कहती वह्का चाहिं आँखी नाइँ रह्ता। <noise> अंधैया साँप पानीमे आऊ किंचामे रह्तियाँ। एने ज्यादातर बर्खा के टाइम मे निकर्तियं। एने ए मछीके प्रजाति मे फेन पर्तियं। यह्के चाहिँ खाई फेन सिक्तियं मत्लब्की खैतियं फे। पुर्खनके कहाई अनुसार ई साँप खैलेसे ब्लडप्रेसर आऊ सुगर फेन <hesitation> सुगर रोग्के फे रोक्थम हुइता। कह्ना एक्ठो भनाई चलनचल्तीमे आईल हई।